بجيب بيض وبجيب لبن وبجيب سكر وبيكنج باودر وشوية فانيليا وزيت بحطهم مع بعض في الخلاط علشان تقريبا دي أكتر طريقة جربتها وطلعت سهلة جدا ، ولو أنا حابه أصنع كيكة شوكلاته بحط ده كمان معاهم و <hesitation> ه- كده ببقى أنا عملت كيكة شوكلاته